Misy mizaka hoe ronono saoza hony tsy agnatina ronono, <hesitation> zah ndreka alongany tsy de miombon-kevitra amindreo amin'izany fa <hesitation> aninay zany rehefa hoe nisy ronono talohan'ny saoza aha de ronono de ronono mi arao agnaran'izany fa tsy hitako hoe ino mampiavaka ananjy maro be aminjany.